Io voatabia amy boaty io zane, fahatreavako aze e maharitse amam-bolane maromaro satria treako ame fiviliaay aze e, episery io misy enim-bolane, maromaro ka de zay zane nahaizan-daty vao, ndaty fa nangalanao aze e le mbô misy maharitse enim-bola, azao ampesa avao arakarake fitahirizao aze avao tsy hinana ty raha aze, tsy ho simba